Ushqimi është një pjesë qendrore e kulturës indoneziane, me tajuret të famshme si nasi goreng dhe satay. Festat fetare, si Nyepi në Bali dhe Ramazani për popullsinë myslimane, janë ngjarje me rëndësi të madhe shpirtërore.